Tereq! Muq nimi om Püksi Piitre. Ma olõ terveq elo pruuvnuq pandaq inemiisi pükse ka pääh kandma, a kiäki ei näeq, midä ma näe ja kiäki ei saaq arvo, ku äge tuu om.